Ngid or ix̱uxkwaꞌná ngid ganeꞌc̲h̲ giët ngid ulox uyët ngid lëꞌ gik ngid ic̲h̲oꞌw ga dzekna dela zula nis lëꞌ loma nëꞌma ku ngid lo nis lëꞌ ga ic̲h̲aꞌ ngid lo nis lëꞌ nëꞌma ic̲h̲ib ngid. Ulox uc̲h̲ib ngid nëꞌma kë lëd ngid tsu dia fap tsu lëd ngid ulox udëꞌ ngid dzekna nëꞌma kwaꞌ trip, per ganeꞌc̲h̲ ic̲h̲ugma ngid ga lëꞌ trip guꞌn yu ldoꞌ ngid ic̲h̲aꞌ ic̲h̲ë guꞌn yu yan ngid ic̲h̲aꞌ. Ga dzekna lëꞌ ngid idëꞌ diꞌltse xlaꞌnma mbi idëꞌ ngid zak tsu nup zed lo nis lëꞌ idëꞌ ngid y diꞌltse xlaꞌnma zak kuma binagr, limun lëd ngid. Ulox idëꞌ ngid dzekna lëꞌ ngid chugyuw lox chugyuw ngid lëꞌ ngid sëꞌb lo nis diꞌltse zobla nis gey ngid ga dzekna diꞌltse xlaꞌnma gowma kald ngid xkise zak kuma x̱ichna, midzngidna, kwalandr, ption y diꞌltse xlaꞌndná tsugaꞌ berdur ga dzekna ic̲h̲ugyuwganá ic̲h̲ë berdur guꞌn tsu lo ngid per guꞌn icheda lo ngid nak zed. <noise>